che rib'antajiik li ti'ej qast kirb'ant k'ax, qas kirk'am b'iik q'iij che qas kirb'ant k'ax awuk'in rajawxiik qatijan pi kino'jb'aal qate't qamam ajeer taq tziij k'utum kaan chaqanche li ti'ej re chikap, re b'ee' re patox xapa' chech ti'ej laaq' qachaqajsaj cha q'iij kasab'a' cha q'iij karinij jun akoloob' tek'ara' kaya' li ti'ej chi riij xa' kela' qas kiwab' chel q'iij xu' chan qas kachijij k'ot amalaw rik'in k'ot os kapan rik'in xe' kela' kachijij otz kab'an chiran kaya't che li ti'ej kiraxb'ek kichuwrek ela' qas rajawxiik katk'ob' che riliik e k'o chikyan li ti'ej kirq'i'an jo'lajuj q'iij jun iik' chila' qas kab'an wii' rib'antajiik katzakan k'o wunaq cha ax chi ixeb' iik' kajkitija' wii' laj kitii' rimal ajeer taq tziij qas kiktijt ti'ej qate't qamam ela' chewa' qas kikb'an chiran kikxakb'a' che laj k'am tik'ara' kikjiyij laj k'olb'al pi kusinan chila' kikcheqejsaj wii' kiktij cheqe'j ti'ej xaqara' laaq' katij pi kaltan kab'an laj kyaq riij chiran k'o laj rik'ok'al k'on wii' nan ritijiik cheqej ti'ej ela' eta'mixnaq ek'an chek cha'neem ra'aj qab'ant chek kela'. kana't ni chiran kisab'sek li ti'ej xaq wuquub' q'iij <noise> xaq re jarpala' q'iij qas k'ok' xaqara' kitijek e ki cheqe'j ti'ej eka' qa otz xaq k'on wii' nan k'ok'aal k'o wi nan ritijek, k'on wii' nan rib'aniik, laaq' kajaq'an kab'an pi laj achilmool <noise> laaqp qab'anan xaqara' pi akaltan, laaq' xaqara' kab'alok re katij rik'in akinaq' saq kinaq' xapa' chech tib'iliil kab'an wii' li cheqej ti'ej k'on wii' rik'ok'al, k'on wii' ritijiik ela' kib'm kaan qate't qamam ek'an chek chane'm kiminla'x chipaam pi jab' taq chek chetaq che te kawilan pi ki'ab' ixeb' iik' q'iij ra'nim chek k'ax pina't nera' kakojon pi nik'yaj ch'iich' re kirtawarsaj chetaq qas et che la' junaam xaqara' kirtzaq jun rixalaab' qast ustaj <noise> ek'an chek cha'neem qakojt chek niqab'ant chek li sab'in ti'ej reech cheqej tie'ej re qatijan ela' qas otz ela' qas intom re'en kib'anek.